Mi ma je shurben shumë pë sinani, nga mënd jet kurrë se u ngë mënd të shoh ne tek e shtunia ne tek e diellja, ngë shihemi kurrë, ti shurben gjithë ditën, zë fill menanvet e sos mbrënvenit, buj kunt se gjella ngë ë vetëm shuburtir se jan tjerë shurbise çë një ka ruanj e ka rrinj.